Thiwa, hessa, ghakana, uffada, ghuffata, ammukuwa, alfanga, thahassa, tambaya, ghungga, ghungga patt talla, chungga patt hessa ghungga patt ghakkana, ghungga pattuffada, ghungga patt ghuffafa, ghungga patt ammukuwa, ghungga patt alfanga, ghungga patt thahassa, ghungga patt tambaya, hessamsaka, hessamsaka patt talla, hessamsaka patt hessa, hessamsaka patt ghakana, hessamsaka patt uffada, hessamsaka patt ghuttaffa, hessamsaka patt amkuwaa, hessamsaka patt alfanga, hessamsaka patt tahassa, hessamsaka patt tambaya, ghakkanamssaka, ghakkanamsaka patt talla, ghakkanamsaka patt hess, ghakkanamsaka patt ghakkana, ghakkanamsaka patt uffudda, ghakkanamsaka patt ghuttafa, ghakkanamsaka patt ammukuwa, ghakkanamsaka patt alfanga, ghakkanamsaka patt tahassa, ghakkanamsaka patt tambaya, uffadamsakka, uffaddamsaka patt talla, uffaddamsaka patt hessa, uffaddamsaka patt ghakkana, uffaddamsaka patt uffadda, uffaddamsaka patt ghuttafa, uffaddamsaka patt amukuwa, uffaddamsaka patt alfangga, uffaddamsaka patt tahassa, uffaddamsaka patt tambaya, ghuttafamsa, ghuttafammsaka patt talla, ghuttafammsaka patt hessa

Tahassanmsaka patt tambaya, tambayanmsaka, tambayanmsaka patt talla, tambayanmsaka patt hessa, tambayanmsaka patt ghakkana, tambayanmsaka patt uffada, tambayanmsaka patt ghuttafa, tambayanmsaka patt ammkuwa, tambayanmsaka patt alfang, tambayanmsaka patt tahassa, tambayanmsaka patt tambaya, darammkah, darammka an talla, drammka an hessa, drammka an ghakkana, drammka an uffada, drammka an ghuttafa, drammka an ammkuwa, drammka an <hesitation> and drammka amkuwa, drammka an <hesitation> drammka an uffada, drammka nda ghuttafa, darammka nda alfanga, darammka nda tahassa, darammka nda <hesitation> darammka nda alfanga <hesitation> aha dari hessa, dari ghakkana, dari uffada, dari ghuttafa, dari ammkuwa, dari tambaya, dari alfanga, darammka jekka talla, jekka hessa jekka uffada, jekka ghunga sama tamaddalowo numba kwa muvaya